تازه ګیاه ته موږ سابه یا ترکاري وایو. زه یې تل خورم او ډېر ارزښت ورکوم؛ ځکه ډېره انرژي نه تولیدوي او زر هضم کېږي. د چاغوالي، د زړه ناروغیو، شکرې او نورو لامل نه کېږي. په اقتصادي لحاظ ارزانه هم دي. هغه کسان چې سابه، مېوه او تازه ترکاري خوري روغ او ځوان پاتې کېږي.